Kunu kwamotu twekundi inywa wari wa umbeke au wamahemba, wari wo wa umbeke tweikya maru kaaali yakahira yakava mbirwa. ukashemsha sha masaa sita saba ati mpaka ukashana ukatehua ukaikya ibibeni ngama. mfiri istau ama iinya ukashemka tukatambua. tukametambua ukashika kwaya. ukatambua kwaya tweshitika ngoto ukamaa mfiri ivili wewa tayari we nywa wari.